Agar bir yil davomida nonushta, tushlik yoki kechki ovqatni o'tkazib yuborish to'g'ri kelsa, men bu uchalasidan <hesitation> nonushtani o'tkazib yuborgan bo'lardim. Chunki bu holat menda judayam ko'p sodir bo'ladi. <hesitation> Chunki kechasi judayam kech uxlayman, tushlik bu eng asosiylaridan biri <hesitation> Tushlikni o'tkazib yuborish mumkin emas. Kechki ovqatni ham, chunki ishdan judayam och bo'lib kelganimda kechki ovqatni yeyishga tayyor turaman. Lekin kech uxlaganligim sabab, ertalab erta u-uyg'onolmayman va nonushtani o'tkazib yuborishimga to'g'ri keladi.